اكيد حختار يكون عندي القدرة انه اتحدث مع نفسي <hesitation> بالمستقبل عشان اعرف ايش حيصير بالمستقبل. من ناحية الفضول كمان <hesitation> نفسي اعرف ايش حيصير في مستقبلي، ايش حسوي بحياتي، كيف-كيف حتكون حياتي، وكيف حيكونوا الناس القريبين مني، وكيف حتكون علاقتنا وكذا يعني كل ذي الاشياء.